أفضل قضاء ليلة واحدة في قلعة عتيقة، لأن أحس إنه ترى تجربة جدًا جداً غريبة إنه قلعة واو، أمشي كذا وأشوفها، لكن أوكي الجبل يعني حلو أوكي وكل شي وطبيعة وكذا، بس أحس إنه قلعة عتيقة شي يعني ما أجدر أعوضه.